दुनिया मे बहुत प्रकार के फलफूल देखाला जौन हमरा हिसाबसे जौन फलफूल हम फलफूल खएले वारी जौन देखले वारी हमर हिसाबसे फलफूल सब मे सबसे वर्मा राजा त स्याउ वा ओकरा वाद मे अंगुर सब होगेल अ अनुर होगेल आम होगेल आप होएला वाद उमे गाजर सब होगेल यि सब फलफूल मे देखेजाला । फलफूलमे उसे ज्यादा कटहर होगेल कटहरो खाएका लागि ठीक लगेए, कटहरके बादमे होगेल लिच्ची सब लिच्ची, लिच्चीके जुसो बन्ना सकैता, आमोके जुस बन्ना सकैला । पि सब परिनित कम्पनीमे परिनित यि सब बजार ओजारमे जेलाके बेच्चेजाला । ल शोकरा सब मिझरा ओझरा के बनिया रस जुसके रुपमे परिनत कएला कम्पनी मे कम्पनी सब । कम्पनी सब व्यापार के खातिर यि सब सर सामान सब बनिया पैसामे बेचेला जनता सब मे । आ यि तरीका से बेच्चेला कारण से ऊ सब निमन पैसा कमावेला । सब फलफूल सब एके त एके तरीका के नहोवेला बहुत प्रकारके होएला के कारण से ऊ सब के स्वादो फरक फरक होराला । ऊ के अम्बा होगेल <hesitation> स्याओ सब मिझरा ओझरा के कम्पनी सब जुसो बना साकेला जौन विरामी आदमी सबके लागि सदुपयोग, उपयोग होमेला ।